الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر شخصية تأثر على حياة أي بني آدم، والمفروظ إن <hesitation> أي إنسان يأخذه قدوة له، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعاً إذا بغيت تاخذ قدوة لأحد خذ واحد مستحيل إنك توصل لمستواه، والرسول مستحيل إن أحد يوصل للمستوى إللي هو كان فيه، قدوة حياة أي إنسان، وأثّر فيك عن طريق تواظعه صلى الله عليه وسلم.